<hesitation> ذات مرة لجى شخص مفتاح صغير لكن اكتشف إنه يجدر يفتح بيه أي باب، بدأ يفتح فيه أبواب في كل مكان يخشنهن وكل باب كان يبي <hesitation> فيه مغامرة جديدة ما كان يتخيلها، يفتح في كل باب يعني في مغامرة لأنه ما كانش يعرف- ما كانش يتخيل في أسرارها. <noise>